Yala, ay noga fintan sikkal wea noga hini eledis, uos yani طريق ashrilo damu طريق uoslo dari aygon taka, jagintan ha fehimri, mingaya fa taka bala kairi. Tar irinane tagna finane طريق ashria imunane, طريق ashrilo jueya. Tar irin aag alle nane jeli nafaymunnane, tar jelilton menjusa, maska maskin tariqil toreya. Nornig aaw, dunia ir irin fa dunialton ele damunnane, walo waloga eli dunia walo akharayani, nornig alleni tar ghalatani, tar uosani tala ton menjoseni, fa wassir. Fa erdina, erdimuna ay irbomu.